Ñy anjara asany ñy ala-voady moa aminy ñy fitiava: -Nampisia ñy ala-voady mba hampisy ñy fifampitokisa bebe kokoa. -Hampifandray ñ'olo roe tonta mifankat'eñy. -Mba hampisy ñy fiarova aminy ñy maha olo, aminy zo maha olombeloñy zay, ao ñy fifañajà, ao ñy fanava ñy raha marina.